Preferisu le braie curte perché a sun pi cumodde, i jeans a sun streit e a tiru le gambe e riesu pa a marcé cun i jeans, u le braie curte al e mei e a sun pi facil da purté